Prima coza a i va üna antenna o ën ripetitur ch'a pìa ël segnal e ch'a lu manda, ch'a cuata le varie zone, pöi cuand pìe to telefono, t'lu vische e cuandi vëde ch'al e tüt a post, faze i numer dë chi völe ciamé e s'a sun-a liber bene, s'a sun-a pa o ücüpà <noise> pasiensa